מ'נעמט א בעקעלע און מ'לייגט אויל אויף עס. נאכדעם לייגט מען אריין אלע מינע <hesitation> וועדשטעבלס וואס מ'וויל <hesitation> ראוסטן, מ'לייגט ארויף אלע מינע געווירצן צו געבן א בעסערע טעם, גוטע אוילס, מ'מאכט זיכער ס'גוט- ס'האט גוט אלע- אלע טעמען, מ'לייגט עס אריין אין אויוון און מ'לאזט- מ'לאזט עס אינעווייניג ביז ס'באקומט א- א- א קאליר.